الى كنت غادي نبني شي مستعمرة في المريخ يعني 5 د الأشخاص اللي غندي معايا هما الأب والأم والإخوان ديالي المهم العائلة هي اللي غندي لولى باش نقدرو نستمعو كاملين بالاجواء تما ونكتاشفو تما كفاش داير